Ɗeweɛ̀ sua mìŋ nyuno joim jɔɔɛ̀, sèè mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ jɔɔ mɛ̀, mìŋ kɔ̀à ka kàmè nyòògoò, kaiŋ hiàŋ, mìŋ gùwaìŋ fofo kaiŋ hàà ja mɛ̀ diɛŋ, mìŋ haà naàŋ nyòògoòɛ ja mɛ̀ diɛŋ, ka kàmè kpamò, e kìlɛ̀, kaiŋ noo gbìɛ̀ŋ. Sèè mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ nɛ̀ŋ gbiŋ, ka ka ka dènàŋ laabu. E laabu lɛ̀ mùŋ nyùnòil ɓèteɛ̀, mùŋ dià nɔŋ maŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛɛ, è fɔɔyɛ̀ùm jii, nyòògoò ɓèteɛ̀, è fɔɔyɛ̀ìm jii, nyòògoò ɓèteɛ̀, maiŋ kàànè laabuɛ̀, è fɔɔyɛ̀ìm jii. Miàŋ jeim nɛ̀ŋjeɛ̀ mìŋ manaŋ, e nyòògoò ɓète kàànè laabu.